في يوم من الأيام <hesitation> ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، حاول الوالدان الطائر الأزرق والأصفر أن يظلوا معًا، لكن الرياح كانت تسحبهم في كل اتجاه، حزنت العائلة كثيرًا <hesitation> لكنها لم تستسلم وبعد أيام من البحث عن <hesitation> قطيعهم الذي تاهوا عنه (اا) سمعوا صراخًا خفيفًا من <hesitation> من القطيع بالكامل واتجهوا إليهم ووجدوهم أخيرًا.